موږ وويل چې ورځ ښه ده، خو ورځ دومره ښه نه وه لکه څنګه چې موږ ويل.

هو ډالۍ ورکول ولې مينه نه زیاتوي که چيرته ډالۍ ورکړو نو هغه به څه شی شي نو مممم هغه به خوشحاله شي که زه ډالۍ یا سوغات ورکومه نو داسي څه شی به ورکړم چې هغه ته ګټه ورسوي مثال کتاب ،پوهه علم او داسي نور

زما په نظر، په یوه ټولنه کې باور او اعتماد پر ځای د نیکو کارونو ترسره کولو سره رامنځته کېږي.

زما په نظر دا دواړه چې دي، دواړه یو بل سره ښه پوره تړاو لري. که موږ ازادي ونه لرو نو موږ پرمختګ هم نشو کولای. دلته څه شی پېښېږي؟ نو دلته مثلاً جنګونه راځي او خلک چې باید څه وکړي، هغه ته ازادي نه لري او هغه نشي کولای او ډیری خلک به نور مشکلات ولري. نو ازادي چې ده، ډېره مهمه ده.

ځینې خلک چې دي، په خپل ځان باور نه لري، فکرونه یې خراب وي او داسې نورې ډېرې ستونزې لري او دا چې دوی خپل وخت ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي؛ او زموږ لارښوونه دوی ته دا ده چې دوی باید خپل وخت وپېژني او له خپل وخت څخه ګټه واخلي او خپل ځان ته پلانونه جوړ کړي او د پلان پر اساس باندې دا کارونه وکړي او په آینده کې له ځان څخه څه جوړ کړي او په راتلونکي کې روښانه ذهن، کورنۍ او ټول پرې وویاړي او افتخار پرې وکړي.

د ژوند تر ټولو لوی هدف مې د الله جل جلا له رضا ده زه غواړم چې ددې دنیا څخه ولاړ شم زما رب باید زما څخه راضي وي او دا زما یو تر ټولو لوی آرمان دی چې زه ددې دنیا څخه رخصتیږم او د خپل څښتن خپل مالک پيداکوونکي الله جل جلاله مخ ته ودریږم نو هغه زما څخه راضي يې دا زما یو تر ټولو لوی هدف دی

د شپې له خوا د کیسو اورېدل ډېر خوند کوي. د کتاب ویل هم یو وخت، یو وخت ښه خوند کوي، خو د شپې لخوا د کیسو اورېدل دا هم ډېر خوند کوي. یعنې موږ یو وخت، یو وخت دا کیسې اورو. نو کله چې کیسې اورو، نو بیا مو شپه د شپې وي، خوب راروان وي، بیا نو ډېر خوشاله کېږو چې موږ د شپې لخوا کیسې، چې موږ ورته نکلونه وایو، دا اورو. نو دا ماته په خپل فردي ډول، په یوازې ځان هم، ماته دا ډېر ښه خوند راکوي. او کتاب لوستل هم یو عادت دی. هر وخت یې دا عادت نه راڅخه هېرېږي. هر وخت کتابونه وایمه، لولم یې.

که زه خپل د سیمې یو تاريخي ځای یا زيارت چاته وروپيژنم، نو هغه ځای به د نيمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د شادي او د بیبو زيارت يي. البته د دې دننه چې خلک راسي، او باندې وګرځيګي، یا خوردې ځينې یوسي، یا بل څه، فقط یا هم یوازې یو تاريخي ځای دی، چې د شادي او بیبو د نقل سره تړاو هم لري. نور نورې کیسې هم د دلارام په سیمه کې <noise> کیسو سره تړاو لري.

افغاني ټولنه کې یم په افغانۍ ټولنه کې د گاونډیتوب او همسایتوب حقونه ډېر دي او ډېر مهم دي اول خو یو د بل سره باید وپېژني یو د بل سره شه چلند وکي او یو د بل سره شه وکي او د سخت وخت په راتگ سره یو د بل سره مرستې وکي یو د بل څخه ملاتړ وکي

زموږ په سیمه کې تر ټولو ښه موسم پسرلی دی. په پسرلي کې زموږ منطقه، زموږ سیمه، ډېره ښایسته معلومېږي، ډېره ښایسته ښکاري. او پسرلی چې دی، زما د خوښې موسم دی. پسرلي ډېره ښایسته هوا وي. زه دا هوا چې کله تنفس کوم، او دا دا هوا چې په ما باندې لګېږي، نو زه ډېر زیات د خوشالۍ احساس کوم، او خوشالېږم.

پاکستان په دې خاطر د افغانستان په تباهۍ کې شکېل دی، چې دوی بله ګټه نه لري. دوی هر وخت غواړي چې د افغانستان په مظلومو خلکو باندې ګټې وکي، د دوی پر سر تجارت وکي، او همېشه دوی په یو داسې خراب حالت کې چې دوی دوی ته همېشه ګټې راروانې يي. یادونه: جمله په وروستۍ برخه کې یو څه نیمګړې/ګډه ښکاري، خو ما متن بدل نه کړ.

که چېرې زه ولسمشر شم، نو هغه لومړی او مهم کار به چې زه یې کوم، د اړتیا او ضرورت پر اساس وي. تر هر څه دمخه به له ځان سره فکر وکړم چې کوم کار مهم دی؛ هغه کار چې په هغه وخت کې ورته اړتیا او ضرورت وي او کول یې ضرور وي، هغه به وکړم. اوس چې لا ولسمشر شوی نه یم، دا نشم ویلای چې زه باید کوم کار لومړی وکړم.

.زه نژدې شل کلن يمه

صنعت يو توليدي فعاليت دی چې د هغه په ترڅ کې له هغو لومړنيو يا خامو توکو لکه، طبيعي، کرنيزه، کيمياوي، او حيواني توکو څخه چې له ځمکې ترلاسه کيږي د کار وړ شيان او اجناس جوړيږي او د بشري ټولنو اړتياوې ورباندې بشپړيږي.

موگ باید د یو بل سره مرسته وکړو او د ټولنې د پرمختگ لپاره گډ کار وکړو

زموږ د کلي په شته پټي کې د غنمو وږي د باد په لګيدو سره داسې ښکاري، لکه د سرو زرو څپې چې په يوه لوی سمندر کې په زانګو وي

وخت سم مديريت کول هغه مهارت دی چې انسان ته اجازه ورکوي څو خپل کارونه په ګټوره توګه ترسره کړي او له فشار څخه ځان وساتي.

زه ځم چې لاړ شم، خو کله چې ځم، بيا نه پوهېږم چې ولې ځم او چېرته ځم.

دا خبره سمه ده که ناسمه ده، دا بيا هم يوه خبره ده چې بايد پرې خبرې وشي.